Eyi, eyi vi eyie mía tɔgbui wó yɔna, eyivia ɖe, eyi via. eye ŋutɔ ɖo eka ɖe ɖe dɔme. Ade ɖe le dɔme ne. Eye nyi ka be lɔn na. Ne elɔn ka ma nenea, eɖewó elɔn nɛ mewɔ na xɔ ɖe eŋutsi oo. Eɖewó lia, wó wɔ na xɔ ɖe eŋutsi. Ne wó wɔ xɔ ɖe eŋutsi, etsi me yina eme tetio. Vɔa wóa wó ŋutɔ wó yina eme. Ade ɖe le dɔme na wó. Ade má, Mawu be ɖoɖo yee, ewɔ na adea ɖe dɔme na wóa ŋutɔ kpoa, ne wó wɔɛ kpoa wó nɔna elɔn, awɔe kaka kaka kaka kaka kaka kpoa, ye ŋutsi ye wóa ŋutɔ wó nɔna, ta na ɖe eŋutsi ale be ye nyi wóa tsã wóa be xɔ tutu na wó. Nyea nye me nya yebe nu ɖe wowɔ lekeo. Vɔa souvent, ne ma akpɔa, yetsã ele na nukui wó ɖuna le gli ŋutsi gli ŋutsi kpoe. <hesitation> me wɔ nu ɖe nyea me kpɔ leke kpɔ oo vɔ <hesitation> me kpɔ nɛ. Nu yio kpo be gbe wɔna kpoa, me kpɔ na wó. Wóa wó kpoe má. <hesitation>